والله منتصورش كان لعباد معناها عندهم الحق باش يختارو لي هما يحبو يعيشو فيه خاطر <hesitation> ساعات ستي اوبليجي عليك باش انك تمشي تعيش فبلاد متحيش تعيش عليه دو لي كونديسيون دو في <hesitation> هما لي يفرضو عليك موش انت باش تختار ان نحب نعيش في بلاد كذا نمشي نعيش فيه و لا لالالا ساعات الواقع نتاعك هو لي يفرض عليك ذيك الحاجات هذيه <hesitation> حتى لكان انتي لبلاد هذاك متحبوش سي <hesitation> تولدت فيه والا <hesitation> باش تخدم فيه سي اوبليجاطوار عليك